Sembong rumele abisnyaku mele nyaku domino piding abis demeno piding abis dumeno piding nyaku mangepe mumpe aki muka abis nyaku mumpe ki muka ceramai mose kariaku sekariaku ya'ai me-meicumarita youkoli mele minake sebong epadangko o nyaku minake sebong. sebong mandi nyaku malele yutatumawo sedap o ni tu kwa sebongka, sebong gaga mai mai sebong ti'i jadi tu mau sedap jadi kami abis mele nyaku tumbekel, tumbekel petoyo mapolo wai tarek kuman, kuman kami mawadi-wadi nyaku oska wuku woserinbg teku yekamine neke suwaiyo kami kumela mange aki uma mawia lakon nanuma makami mendom nei sede kangkong mowurai tu sende nenokan sowun ngindo, sayun ngindo angetu kangkong koman dutu'un ditu koman ditu peng kangkong peti lantaran tu nendo muai abis tudutu kangkong ti kami kisi kuman ulang Abis sange kami neke suayo kami kuumelangpe ma'ka meku melang man toyo-toyo matu makat manae aki amian wo kami mawuring makan manabawa kami makela-kelang sika wuku serin teu akad sepuyungku wo kami ma wuri-wuri seakado memindo mo mawuri mo wo mangemo kesi du meno piding yosana kede sana kede nomo piding pineang sebong piding ti'i penetu mawow sedap abis sangenitu mipi modabum mi'pi modabung kami mekepi-piange akat pewitu <hesitation>